Nzo bixtil par gadmen, par yex lar, par yex mplo- palad mbuena', palad ndon thi yes, palad mbua na', nzo bixtil par par gad mbakana', par gad re ma'bana'.